ପରଵାତି ଦିମାଲ ସାଇକଲ ମୁଖ୍ଯ ଅଣ୍ଶ ଗୁଡୀ କୋ ମୁଖ୍ଯ ଆଣ୍ଶ ଫ୍ରେମ ସାଇକଲ ରା ମୁଖ୍ଯ ଗଠନ। ଜହା ଅନ୍ଯ ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଶୋ କୁ ସମର୍ଥନ କରେଂ ଚକ୍କା ସାଇକଲ ରା ଦୂଟୀ ଚକ୍କା ଜହା ଫ୍ରେମ ସହିତ ସଲଂଗନ। ଵିଚୀ ଏବଂଗ ସାଇକଲ ରା ଗତୀ ଦି ପେଡାଲ ସାଇକଲ ପେଡାଲ ଜହା ଆରୋଈ କୁ ପାଧାରେ ଚଲେଵା ଶାଜେ କରେଂ ସୁରୁଂଖଲା। ଚକ୍କା ସୁରୁଂଖଲା ଜହା ପେଡାଲ ରା ଚକ୍କା ପ୍ରଚେଂଟ ରା ଗତୀ ସ୍ଥାନଂଗନ କରେଂ ଗିଯର ସାଇକଲ ଗିଯର ଜହା ଵିବିନ୍ନା। ଗତନର ଚକ୍କା କୁ ଚକ୍କରେଂ ଶାଜେ କରେଂ ବ୍ରେକ ସାଇକଲ ବ୍ରେକ ଜହା ଆରୋଈ ସାଇକଲ କୁ ବଂଧ କରେଵା ଶାଜେ କରେଂ ସୀଟ। ସାଇକଲ ସୀଟ ଜହା ଆରୋଈ କୁ ବସିଵା ପେଡାନ କରେଂ ହୈଂଡ ବର ସାଇକଲ ହୈଂଡଲ ରା ଜହା ଆରୋଈ ସାଇକଲ କୋ ନିଯଂଦନ। କରେଂ ଶାଜେ କରେଂ ମୂଟ୍ସ ଅପରେଟିଂଗ ପେଡାଲିଂଗ ଆରୋଈ ପେଡାଲ କୁ ପାଦା ସାଇଦ <hesitation> ଚଲୋଗା ଶଂକଲା ଗତ୍ତୀ ସୁଷ୍ଟୀ କରେଂ ଗେର ବେବାରୋ। କରେଂ ଆରୋଈ ଗେର ବେବାରୋ କରେଂ ସାଇକଲ କୁ ଗତ୍ତୀ ନିଯଂଦନ କରେଵା ହୈଂଡ ବଂଧ କରେଵା ପିରିଯର୍ଡ ରେ ବ୍ରେକ ବେବାରୋ କରେଂ ସାଇକଲ କୁ।